أول شي تصنفها، تصنيفها حسب الكتب مثلا الدينية أالكتب التعليمية الكتب السياسية كتب الفقه كتب ال كذا تصنف الكتب تچمعهم كل مچموعة مع التصنيف حجها، يعنى الكتب الدينية في رف، كتب ال-التعليمية في رف كتب الروايات في رف، ثم لتبدأ تنظمهم حسب كثرة قراءتك، إذا أنت تقرأ كتب دينية واچد خليها چنب يدك، إذا كانت مثلا ما تقرأ كتب دينية خليها في المكان البعيد كذا.